Oh-nyi, epiah, eittah, einyi, eror, eiri, arapah, arattah arren, egu Egu-ah-tchohn-nyi, egu-ah-tcheipa, egu-ah-tcheitah, egu-ah-echei-nyi-egu-ah-tcheror-egu-ah-tcheiri egu-ah-tcha-rapa, egu ah-tcharatah. egu-ah-tcharen. E-hie, e-hie-ah-tcho'hn-nyi, e-hie-ah-tcheipa, e-hie-ah-tchei-eetah, e-hie-ah-tchei-nyi, e-hie-ah-tche-rror, e-hie-ah-tcheiri, e-hie-ah-tcharapa, e-hie-ah-tcharata, e-hie-ah-tcha-arenyi, e-hie-ah-tchei-gu, e-hie-ah-tchei-gu-ah-tcho'hn-onyi e-hie-ah-tcheigu-ah-tcheipa, e-hie-ah-tcheittah e-hei-ah-tcheigu-ah-tchei-nyi, e-hei-ah-tceigu-ah-tche-rror, e-hei-ah-tcheigu-ah-tcheiii-eri, e-hei-ah-tcheigu-ah-tcha-rapa, e-hei-ah-tcheigu-ah-tcharattah e-hei-ah-tcheigu-ah-tcha-aren, mzi-eipa, mzi-eipa-ah-tcho'hn-onyi, mzi-eopa-ah-tchei-eipa, mzi-eipa-ah-tchei-ettah, mzi-eipa-ah-tchei-einyi Nzi-eipa-ah-tche-error, mzi-eipah-ah tchei-eri, mzi-eipah-ah-tcharapa, mzi-eipa-ah-tcharatah, mzi-eipa-ah tcharen.